सबसे पहिले कुकर लेइसी त कुकरके खगा़र लेइसी तब जाके उमे दाल धरैसी त दाल धके दाल के धोलैसी तब थाके उमे पानी धरैसी पानी धैला के बाद उमे नुन धरैसी हरदी धरैसी तेल धरैसी ओकरा बाद झपकन लगा दैसी त गैस बारैसी गैस बारलाके बाद कुकर चढा दैसी जब कुकरमे छौँ सात सिटी लागेकाइये त गएस बन्द करदैसी ओकरा बाद जब कुकर मेके गैस निकल जाइये ओकरा बाद दालके मिला दैसी ओकरा बाद करसुल लैसी गैस बारैसी करसुलके धिका लैसी उमे तेल, जिरा, मर्चा के फोर्न धरैसी तब उ धिक जैये त दालके सेउक दैसी हम अइसे दाल पकाइसी ।